﻿Ti ku pira ninyar kwaklo ɓano ku kwaɗani ka shig ni am ɓano ku kwaɗa yamba am ɓano ku ninya yamba ke kan kwaɗa ko ta ɓanima kuma yamba elakui mo an kwaɗa ɗoi kan an kindi ɗoi an ɓano kushu ɓar yamba akan mur kapanim sha ɓaniji kuni shaka ka shigni yinda kerowa shaka kiriji, kiriji shaka ka shign ka ɓamg ni shakan di waim an munu we ra kupira yamba am ɓani kwi pan shaka yambai ka elanku fuɗɗo shunna mu kama ɗuai weno yamba ma kako sha ɓaji kwada shin ga kan de kaja kar shinagon ta ƙwi kar ɓano ku wego yamba rahatu fodani ti shira ko menam muni ri an ƙindi yamba rahatu shedigon ra ku kwadan mo kaja kar bano ku wego ke ka shiko yamba rahatu fodig̱on ti kwi shanga ɓagi pallan merrs̱ego ma yumugo. ti ku mandi kwatini shi kako ti ku pira fushi yau shakar kaugo shaka kaugo shakar ɗianin ta kwi shakan di shee shakan di shee shakan necho shigini yamban kebi sha ɓaji shongo quatigo